Amerika Qo'shma Shtatlari madaniyati ko'p millatli va xilma xil bo'lib, <hesitation> turli etnik guruhlarga, ananalarga va urf-odatlarga boy davlat deb hisoblayman. U erkinlik va imkoniyatlarga mamlakati sifatida tanilgan. Undan tashqari, musiqa, kino va texnologiya sohalarida ilg'or davlat hisoblanadi.